<hesitation> Karaza zavakanto ao gne tonokalo da misy ao koa e mamboatry sarivongany reny, da gne sary hosodoko, misy avao koa e magnano tantaram-boky, na tantara an-sehatry io zany na tantara an-soratry da misy avao koa gne magnano poezia miaraka amin'ny angano.